Mmm no xana kua cural tá nakete vioña xhín, ha a an. ñama kuan yó, ta ha a an. chio lia ha a an. lia ha a an, tute morado kan tuna xhian, ta tutejan tá, ha a an daichi vita ta ha a an. chitio iin, iin curita nrao, ta modo dikan nguan o koa infectar tá ha a an, dikan tá nruvá'a.